دايما في عيد ميلادي أحب احتفل بعيد ميلادي برة البيت، أحس إن الأجواء برة البيت تكون مختلفة تماما عن البيت أحب يكون عدالي أصحابي وأصدقائي إللي أحبهم أحب إنهم يهادوني هدايا جميلة، وأحب كمان يكون في كيك، ويكون في أكلات حلوة.